Yɛwɔ nnuane binom wɔhɔ a wohia nneɛma ketewa a bi, akadeɛ kakra bi, wo keka bɔ mu a, na aduane no kyerɛ sɛ wɔayɛ awie. Na afei na wahyɛ aseɛ a ne wɔdi. Saa nnuane no deɛ, <hesitation> makɔ yɛ bɛɛma no deɛ, ɛyɛ a na m'ani gye ho yie. Ɛnyɛ nnuane a wohyɛda brɛ ho pii ne wayɛ. Deɛ ɛdi kan no, ɛyɛ aduane bi a yɛfrɛ no sɛ talia. Talia no ɛyɛ adeɛ yɛfrɛ no 'Sphaghetti' no, wɔnya bi na wɔde gu nsuohyeɛ mu noa, akyɛre a sima nnum na abene. Afei wɔnya deɛ wɔde bɛgu so a, na wahyɛ aseɛ adi. Aduane bi ɛte sɛ 'tea' nso, ɛyɛ aduane a, ooo, ne yɛ nyɛya, ɛfɔ. Wɔnya 'milo', na afei wɔnya asikyire, ɛnya 'nido' bi ɛka ho a, wo 'tea' no ayɛ 'ready' Wɔde nsuo 'amix' no, na ɛnneɛ wahyɛ aseɛ a wɔdi. Saa na aduane bi ɛte sɛ 'gari soakings', 'gari soakings nso, ɛno nso nneɛma kakra bi na wo hia sɛ wɔbɛkeka abo mu ɛne nsuo. Wɔyɛ ne saa wei a, 'gari soakings' no nso wo awei a wobɛtumi adi. Saa nnuane yi nyinaa y[ nnuane a ne yɛ nyɛya koraa.